Tsironà glasy le eky: glasy sôko-pistasy, chocolat vanille, à la fraise, banane, <hesitation> glasy co- au coco de misy glasy <hesitation> choco-vanille mitambatra, de misy choco-fraise.